Mángái ná hé, séi suán tún lái hé, mángái ná tí suán mángái ná a tám lea mea nea. Pati a nín bókei nín bókei mángái á, kan nú lé paan bó men mángái á, mángái ná tíldang-dáng sí mángái ná omdre na. Hé mángái ná hén kéni hóu, lái hén mángái ná hén adáng chéan hóu tá pókan mángái xéa. Kan nú lé paan bókan mángái á, kan bía lú tá pókan mángái á. Hafa níti áng mángái ná tí yí suán adáng-dáng á nía. Ná bán kan omdán tá póhi, dáng lá men fén lea trátá án kan omdá hi na túrin. Pati a nín ná bókei, kan tí lá rát bó tí a nín bó men trán púi na sá. Kan omdán tá póhi hé, kan mángái ná mía hóu tá pókei, kan bía lú tá póhi hé. Né tí zá min mángái tí bókan lú. Máni á, kan nú lé paan tá póni xéa, kan náu tá póni xéa án ní tá pókei. Min mángái ná sá hé tí zá min mángái tú. Dé anón báin pati a nín á, bó chá án lóom tó bósái chút á nín. Hafa áng héti áng ná kíná, héti áng an mángái ná hé kaxa lóosán. An kó omdán án tí lóosán, ná kíná an móm lóo án án bó rá lóon á. Ka ín tí ásá án án ní á. Hafa án ín tí ná ní lóon á tú rín. Pati án ní á ná chán pui ná. Kan ní á nín tú ná á kó omdán án ní. Kan tá áng lóom tí ná tú rín. Pati án ní á ná bó ká chán pui ná. Kan tí án ní.